<hesitation> افضل مشاهدة فيلمي لوحدي، لانه يوفر لي فرصة للاسترخاء والتركيز على القصة والشخصيات دون اي انقطاع. <hesitation> استطيع الاستمتاع بالمشاعر التي ينقله الفيلم واختياري النوع الذي يناسب مزاجي في تلك اللحظة بينما تناول الغداء لوحدي يمكن ان يكون اقل متعة لان طعام غالبا ما يكون تجربة اجتماعية وجميلة وسط الاصدقاء والعائلة، والجروب وكزا من الاشخاص المحبوبة.